Izy io zany lefa <hesitation> ma mividy fia zay anao da e sara an'azy da izy hoanigny eo amign' eo androany mandraigny izy vidinao da hoaninao atoandro farafarasiny hariva, fieritreretako an'io zany sy mihoatry gne telo andro telo andro zay de efa farafahatarany izay gne fitehirizagny gne fia.